Rí nekho miꞌcha̱ jáma̱, <hesitation> rí ginii ni̱gúxúu̱nꞌlo̱ꞌ niꞌgíi̱ꞌ, niꞌgíi̱ꞌ agulo̱ꞌ, wámba̱ rúꞌkhue̱n, ni̱rígu iya thawuun niña̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n esteeꞌ ne̱ne̱ mújúnꞌ rí nda̱a̱ rí me̱ꞌkho mu̱ꞌ rá, ne̱ne̱ mújúnꞌ xndú ga̱jma̱á ra̱jo̱ꞌ. Ginii ne̱ne̱ duun maña̱ꞌ ni̱geꞌdoolo̱ꞌ thana guanitsu, mágá, áxo̱, ne̱geꞌdoo ne̱. Ne̱no̱ rúꞌkhue̱n rá, después rúꞌkhue̱n rá, ndi̱jíi ra̱jo̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n esteeꞌ <hesitation> ni̱tsi̱kha̱a̱ yaꞌduun wámba̱ rúꞌkhue̱n ni̱grui̱yá máꞌ ra̱jo̱ꞌ tsu̱du̱u̱ ne̱ rá. Awúun máꞌ rí nagaꞌa ne̱ a̱ꞌkhue̱n ni̱rígu nistuaꞌánlo̱ꞌ xndú, ni̱xpiꞌthá maꞌán xndú, tháan míña̱ tsíga ni̱gíwa̱nꞌ awúun ne̱, rí ma̱ꞌne ndaskui̱i̱ꞌ, idú, mangaa máꞌ rúꞌkhue̱n na̱ge̱ꞌdoo ne̱, nagaꞌá xa̱xa̱, xómáꞌ nagaꞌá yaꞌduun ñúꞌún, na̱xpiꞌthá muꞌún xndú awúun ne̱. Xkuaꞌnii ne̱ne mújúnꞌ yaꞌduun xndú ga̱jma̱á ra̱jo̱ꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ esteeꞌ, ni̱tsi̱kha̱a̱ chájuíin jaya, wámbo̱ꞌ esteeꞌ, <hesitation> yaja ni̱chi̱jmbíi ginii, wámba̱ rúꞌkhue̱n ne̱giewan kasuéla, kasuéla i̱tháán ikháa̱nꞌxo̱ꞌ, ni̱xi̱ꞌñá tháan aseite̱ akhuáa máꞌ mágá awúun ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n ni̱tsi̱khaa yaja rúꞌkhue̱n. Ni̱chi̱jmbíi ne̱ awúun máꞌ daan a̱ꞌkhue̱n, a̱ꞌkhue̱n nikuíjñáa̱xo̱ꞌ nipeꞌtsóxo̱ꞌ, <noise> niwánxo̱ꞌ iya thawun. Pero ánte̱ rúꞌkhue̱n ni̱stráma g <hesitation> a, i̱jña̱ máꞌ majan mangaa, nitrama g <hesitation> a, wámba̱ rúꞌkhue̱n ne̱ne̱̱xo̱ꞌ niwaꞌnu majan, buína̱ kunundu ñu̱u̱ nigájnuu wámba̱ rúꞌkhue̱n esteeꞌ <hesitation> na̱g <hesitation> a gaꞌwuun ne̱. Nitrama ne̱ rí miꞌcha̱ rá, nipeꞌtsóxo̱ꞌ mbámbáa máꞌ nikueꞌtso. Xúꞌkhue̱n má mbámbáa má ni̱ka̱ ne̱nexo̱ꞌ rí mbiꞌi ríge̱ꞌ, rúꞌkhue̱n ñajuun, a̱ꞌkhue̱n rí i̱mbo̱ó nikho xúge̱ꞌ. Mbá xkuaꞌnii rí na̱tha̱n rí ñajuun rí ne̱ne̱ mbiꞌi ríge̱ꞌ.